ഇരന് ഇരനദ ബോജന സന്സ്ക്രിതി ഐത ല അക്കി മമ്സ। തര്കരി മസലേ ഉപിഓഗോ അന്ദോ। ഛ്ഹലോ കബബ്, ഗോര്മേശ്। സബ്ജി പേസന്ജന് അഗോ ജേരേശ് പലഓ ഔപുര ഉപോന്ദോ। ഭുക്കൈത് ഐത അക്കി മമ്സ വേഗേതബ്ലേ സ്പിചേ ഭദമി। ദ്ര്യ് ഫ്രുഇത്സ് ഔപുര ജസ്തി ഉപിഓഗോ മല്പേരേ ഐത। കേസരി ദോഗ് പേര്സിഅന് തേഅ ഫ്രേശ് ജുഇചേസ് ഔപുര। ഉപോന്ദോ ഇരനദ ബോജന സന്സ്ക്രിതി മമ്സ ബുക്ക। കേസരി ഐത ഐത ഛ്ഹലോ കബബ്। <hesitation> പേസന്ജന് ജേരേശ് പലഓ ഔപുര ജസ്തി ഉപിഓഗോ।